إي طبعًا أنا أجول لك شلون نظف الفرن. بتجيب تشيل الرفوف كلها وتغسلها بعد ما بتشيل الرفوف وتغسلها بالمنظف ترش منظف خاص أصلًا بالفرن، ترش في كل المنطجة يشيل السواد اللي في الفرن، وبعدين تمسح بعد خمستاش دجيجة بقطعة قماش، وساعتها يا معلم شوف اللمعان والنظافة. ما.